Isan'ny fangaro an̈atin'ny loky ten̈a ny tiako, efatra eo dônko e. Tongolo lay, dongolo, sakay tany abôkà eo amin'zay persily.